أول حاجة نشد <hesitation> في الصحن، نخلط الكريمة والحليب والسكر مع بعضهم باش السكر يذوب، بعديكا نزيد الفنيليا للخليط ونخلطهم بالباهي، من بعد هذاك الخلطة اللي عنا نحطوها في <hesitation> وعاء باش <hesitation> مناسب كيفيش إنه يتثلج ونغطيه بالباهي ونحطوها في الفريزر لمدة ساعتين هكيكا.